Non no defirta marori maada, aranon a fuddai lotuki gahere maaada sai bile e dow hite bawo a waati ndiyam e nder. Sai lota marori maada naa laabi, nden so ndiyam maada dollake sai ngadda marori ndin e nder gahere maada. Kadin sai renta ba mantiji nogas, daga don sai jiffina, marori maada bendi.